Tee stori ama iniomunne nagai mm ligoroge unge nagai toi kommunmo nagai ee muro omi ogo toi komummo taa aike noke ononogomigo tege nunnung. Nagai ee ligomma nko mainiga aike unimoko apagakaroi toi ononogakogim, ononogogimo mm tege. Kokomun ipiamunno, tee aike onogarei ama iniomummoi. Egu mm nagai mm ee mainiga unimoko un-uruguorogu egu tegu upurorogu toi ononogogim, egu nagai aike mm nagai tegu puirurorogu toi apogim iko sinto piururo tee unimoko, egu mm nagai rinue nagai toi on-ogui ako ouge puaguro, ako puroi taaro, toi tege sinto on-onogogimo mm kokomun tee ligomma stori onogarei iniomuine. Egu nagai mommoi nke toi ononogogim toi apogim mommoi taako siroposi unimoko sinto sirouguoru. <hesitation> Touno ourukesi aigou ama isigou ogo pogoraitogo lopa peguinu, mm muro ama paigu tosi tounokaike ogo lopa toi sinto pei. Egu rugere nagai lopa toi pogosato pei, lunlugolumo loi toitou noke tepui. Toi tege onogoipogimo apogim. apogim o taako sinto apagasi, mm nagai toi apogim ako taako mm uminoko ama pururugasi, pogoroge opo loi tou peguoro. Lo iko pogoro opo pegu ikoga nagai tugui, toi maumoro koginui, toi arui pua mm logoroge opoge nno kokoru. Nagai toi arui pira logoroge nno waka enimo kokoru, lowaka waka tounokaike apakeguorue, logomma mommai touno tapueguorue.